بون اين فوا حرقت الطعام معناها في مقلة و قعدت علقة غاديك نجم نخسلها بسهولة وقت لي نحط نسخن الما نحط الما سخون فوقها منين هك تذوب بشويته باش تعطيك ان نمد الحكاكه و نحاول الماكسيموم اني نستعمل لبخودوي لي بش نعمل بيه و نبدا بشوي بشوي لين سيبون تصرا و تتنحا و سافا معادش يبان علق غادي